<hesitation> هل نفضل إنه نفقد لا سمح الله بصري أو سمعي؟ <hesitation> لو خيروني يعني أكيد أكون حنختار إنه نفقد <hesitation> سمعي، <hesitation> بصري مهم جدا يعني في حياتي اليومية ما شش منقدرش نعيش بدونه، أم سمعي بالعكس نكون راحة أكتر ليا يعني، ونقدر نعوضه بأي شي تاني يعني مش <hesitation> شي مهم نشبح فيه.